Oho nu mi don okunu mi wol me ya yor, mi yan imo avire nu eni ebene ewol, ovure ovu me dor ojama mu inum nu oyi nu me ebienem mi inwin ovu, ovu me kotuam mu mame aya obie imome iva mi inwin ovu yor oyor ubo nu me nu ovure me yor eja, okunu eni abo kunu ebow me yi ma yor nu isi itul, okunu eni ewol me yi ma kunu mi yi bow te okuno eni eda me dian mu iwai inum magnem eni kre ekuru ta nu inum magnem mu inwin ovu dor inwin inum magnem nu eni abo kunu me taa yor eni ekuru, yan avire vi vi, avire imomosi ude neni ka eni eyan banu eni abo mu esi ovu eni me magnem inum me gbolomase dor me yor mi yi nu owei nu umenem me mi nomane dor oho nu me wane nomane nu ka mi mene wor imo avire me na nu eyin imomosio okunu eni abo kunu me ta inum magnem na yor dor ukun kpeyi nu me da eni, me gidi eni agba, ovire ane ruboye oyi obelem se okunu mor kun nu baw okune baw me gidi eni agba yaw, me dor baw egidite eni agba ma dor otule eni me kona, inwin okunu eni edor ma nu eni me ta inum magne neni eni ekuru me kun ma yor, ekure ogba gine eni ede kuna dor me bone osama me kuna eni ekunde ma eviresete. Dor mi kuru dogite abi me, ovire me nu me de me gbe, oyor ubo nu eni eva yen mu usogbo avire neni, imo avire na yaw eni eyen uyen vi baw imomosi imo avire nu nu kuru mivram imo avire me eni kre eta inum magnem ekurovu nu eni ejam mu inwin esi ovu ma eja magnen nu inum yor, eni eyen uyen vi krese uyen yor nu oho nu eni edom, okunu eni abo mu inwin akpe iyisa, akpe iseva ma nu eni eva yi virese na man eni edian mu inum magnem gina maa isi itul mena ka eni asu abo mu inwin ovu nu eni abo kunu me yena kunu eni esu me kpovo kine enu, eni ebene me gbolomase, eni edi nu gbolomase, eni me mene inum mu inwin ovu, avire nem yor isu kar okunu eni ema von ubo vi eni eva yen eni, eyen uyen dier, eyen uyen nu ovu mo gen ovu mo buke ivom, eni eyen uyen dier nu ovu mo yaw ovu me ta gbie oho nu eni emonenen goge ivom dioma yor nu eni eva kel ta inum magnen ye asi abor mu inwin neni dor nu eni esu me yena, dor na ekunu me kpove kine emi, owey tubo ka obol nu inum dor, wor ka mu kotoro dia, orubor ka obol inum dor owei rubo ka mo kotow dia, oyo uyen nu eni eva yen okunu uyan kor otume ina mi krese inwin me- o, uyen kom kumani odor yor ma abo mu inum neni me eni ebol me yena. Ovu omon omo ovu okunu eni ebow te ebiete imo yo ka, ovu omon omo ovu dor mo yaw omo ma mu iyin oyin nu omo nonw, inwin ini okunu eni imo avire yor ederi va me yena krese, ubo na nu eni eva nu eyen ewol mina ka eni asu abo okunu me yeni uyen yor nu eni ema kiene ekosum mu uyen yor